Noy gaɗirta buredi wuro maɗa fu. <noise> Noy gaɗirta buredi ender wuro maɗa. No waɗirte e yasi on ni non gaɗirta e nder wuro maɗa, ko sendi ɗun tan ko ngatta nder wuro maɗa kuɗinta no waɗirta e yasi nokku to gollota majju tawe to gollirta waɗande burediji tan waɗete. lamaɗa on ni e heɗogo buredi e nebban ɗan. ɓawo a laybi hedonɗon ha woɗi. a watti nebban seɗɗan nden gatta shondi di lawuɗa nin nder fulawa ni fa heɓɓato ndenɗon nde giɗɗa buredun maunugo no fota. sai ngatta nder hite ton jongo fa ɓeydan ɓurtina cufta e nder heɗun a tawan burodi kan waɗi.